Ore kite mowiya suwewontana ti'i toarene manginta sabar te'e taloas le parlu sep kite mowiya sulingkup suwapa we suapa ore kite tiara manginta sabar te'e tanae tandae mo kakausan ralen tongonto ti'i ara kite sunwalei sundapuan te'e ore singkatow nalosoe singkatau na awue roro watusingkatau ne tumutu muahe nalosoe na awu na rorofe te sukakawusane te mukawalunte sukakausan te to makipu alae suka kausan te mua'ala ee wo apato majaji toma jadi pakusale sunda puante'e musaabunue sep su powiaen sunda puantene rakel to pihoan sumaru su torario pakusale kong kite torario te'e tingkai tando. Paesente kite wontu kanteng kite, wonwontwng kite, tiala to pe'eleni topomanku ikite musti manginta sabar tongonto manikola sitora tora diaen kite seprakel to musti sadiaen kite kupang tempo wu apa topahulaeng toareren kite to su sikola wuore kite sumaru te'e tiara ondei to taren de manginta sabar mate'e tiala majadi wo tongoto pinouman te sukaol mangintasabarle sep mayante'e kanya sutempone ore' pumalayuku semua indah pada waktunya.